<hesitation> أول شيء نبدأ بالتعرف على الجيران ونشاركهم في الأنشطة الإجتماعية <hesitation> مع المناسبات والفعاليات المحلية، وبعدين نحب إن نعدل الأماكن العامة زي المجاهي والمكتبات، عشان نتعرف على ناس <hesitation> عندهم نفس الإهتمامات، ويشاركوني نفس الثجافة، و <hesitation> نجدر نتواصل معاهم في نفس الحديث، ونشاركهم في نفس الحديث <hesitation> ونستفادوا من بعظ.